Ëntà stüdié për cunosi l'ambient, cunosi le bestie ch'a ie ën la giungla, ël temp, s'a fa freit, s'a fa caud, ëntà cunosi <hesitation> le stra për për për savei dunt pasé e ëntà purtese le coze necesarie